Ai, mety tsara si sady avy amin'ny alalan'ny teknôlojia kôa an afahanô malakilaky zany revô ma mahandro sakafo, mahandro sakafo zany, dia magnaraka anizany kôa an avy amin'io kôa nô ahitanô. Afantaranô karazagna fomba fandrahôana raha ohanina hoe mba miovaova zany fomba fagnambôrana raha ohanina.